Pus kauk ngajai munumang de rapu pus kutseiñma kauk kuba kiajay kamu ngul'ajau pus nunu si ngul'ajau pa par rajuik kiajay manat'ey manatsajau saria saria pa manal'ey rajuik l'ey pus si ngul'ajau pus kauk lapajau jay paiñ majaut y ngul'ajau ya rajuk bi'iat ya bi'ia bumjey ngul'us peuk manamat pus saria lo que bumjey pus paiñ majua lapajau <noise> per pero paiñ ngul'ajau rajuik pa manak'eje pus kauk kiajay nin la'u peuk peuk bat'ey k'eje y pus kauk kiajay paiñ kunji se lamejeu paiñ majau y se tuba kiajay lapu ngul'ajau lanu'u paiñ maju kutsima larua y se kunji paiñ majau pus lamejeu kiajay kunji porque es kiajay kauk kauk kumejeu y kutseiñma kiajay majau lapajau pus bumjey l'us bumjey nduet l'us <noise> pus kiajay nin la'u peuk bat'ey k'je tikji nju'u jay peuk manat'ey nak'eje per kauk latsa'au jay tiyajau pus si ngul'ajau par jay par manak'eje kutse y par mantsajau saria pus saria manal'ey xiut saria kiajay bumjey jay l'us y saria kich'ijiñ pus batsajau pus majau jay kauk lapajau que si majau. <noise>